Iyato kande kande marasa di pasolanninutan utan kampung ratan siola ka dipalwkkoi bale te anu apate dipassolangan bobbo na marasa mua na mandeki massuna si balena, baru marasa bale tunu, anu bale bale pa kosa bale mujair siola manu tunu manu potong siola brperas mane di bale goreng iyate manyamnag dipoila itumis wai siola. <hesitation>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 Iyate malittuni <hesitation> tu kasampa, mane empana tunuki bale ripuranga diala engete manu ditunu dipatuoi jolo te dialai bulu buluna, mane di di bakka bakkai, mane tu dinasu rukku supaya marasai di tunu, tersu dibersihkan dolo mane balloi te dinasui jolo nai ditunu terus di palekkoi semua atau kunyit. purai te ditunu dengan makan dianu silong arang. Sede bale goreng dilallag dolo dibersihkan diaai sisina na diparolloi wajan na dipalokkoiminyak goreng terus di goreng na dikande. Iyate bale ditumis dipalokkoi wae sola sarre sola sia mane atauji maballaki diapalakkoi kunyit <hesitation> Mane di nasui di kompor manu di goreng dipabulinjolo mane di bersihkan mane di polopolo mane dibiccu biccu mane dibersihkan jolo, mua iyate bokko marasa ke sikande siola bobbo dibersihkan oyo oyo bersih mane di palekkoinsia siola kunyi sarre sijolo dibersihkan. cumi cummi diramme dibersihkan mane dipalekkoi marasa di kande siola bobbomterus to cumi cumi dimarasa wai dipamanrasa apakagi dipasiola bobbo. <hesitation> Sede bale goreng dilallag dolo dibersihkan diaai sisina na diparolloi wajan na dipalokkoiminyak goreng terus di goreng na dikande. Iyate bale ditumis dipalokkoi wae sola sarre sola sia mane atauji maballaki diapalakkoi kunyit <hesitation> Dipamanrasa apakagi dipasiola bobbo. <hesitation>